Ny "plats surgelés" izany an tokony hoe misoratra ambonin'ilay izy an ny ny fomba hoe ilay fitsipika izany tokony arahana <hesitation> andrahoina an'ilay sakafo. Fa <hesitation> raha tokony- raha ny tokony ho izy an, dia avoaka avy any anaty baoritra za- aloha izany ilay izy, dia esorina ilay plastika an'ilay izy avy aty ambony an, dia iny no ampidirina ao anatin'ilay "four à micro-ondes". Dia rehefa tafiditra ao anatin'ilay "four à micro-ondes" an akatona ilay ilay varavarana, dia amboarina fotsiny hoe ilay herin'ilay izy, ilay "puissance" izany. <hesitation> Hoe la- amin'ilay resaka hafanana ilaina andrahoina an'ilay izy. Dia tokony misoratra ambonin'ilay baoritran'ilay izy koa izay. Dia rehefa rehefa voaraka tsara izay dia vita ilay izy.